والله حسب الوجبه والقعده واللمه وكده لمن اكون براي بيختلف من لمن اكون باكل مع زول وبرضو حسب الحته القاعدين فيها لمه العوازيم والاصحاب بتاخد وكت طويل لكن في المتوسط حوالي خمس واربعين دقيقه في اليوم لي ستين دقيقه و في الاسبوع بتعمل ليها حوالي تلتميه تلتميه وخمسين دقيقه كده